Xu̱kú tsí xu̱wán rá, xu̱wán jma̱á máꞌ míxtu̱u̱n, míxtuun nawanúu̱ géde̱e̱ꞌ guꞌwáá tsetse ja, ído̱ xí nagájnuu̱ nagáꞌtha̱a̱ ná xanáá, nagaꞌdii̱, <noise> nagaꞌdii̱ ju̱ba̱ ná naꞌthaa̱, xí wámbo̱o̱ máꞌ nimíxuu̱ rá narugua̱a̱ tsu̱du̱u̱ ju̱ba̱ꞌ ná nimíxuu̱. Óra̱ xu̱wán rá, nandxaꞌwée̱ ja, óra̱ míxtu̱u̱n <hesitation> nandxaꞌwee̱ lájuíin pero tsíndxaꞌwee̱ gakhe̱ jamí mangaa, naꞌkhúu̱n tsi̱jní. I̱mbrúthun tsa̱wíi̱n mangaa, tsa̱wi̱i̱n míxtu̱u̱n i̱wa̱á, <hesitation> i̱wa̱á nundu ne̱, óra̱ tsa̱wi̱i̱n xu̱wán xó xkókho tsa̱wi̱i̱n jaꞌnii. Xu̱wán rá, magoo ma̱ga̱jnúu̱ jmáa̱ ña̱ꞌñii̱ ma̱ꞌgee̱ xanáá, mbaꞌñii̱ ga̱á, mbaꞌñii̱ rí mbroꞌon o rí mbiꞌi <noise> na̱ke̱e̱ nagáxkee̱ ga̱jmáa̱ ña̱ꞌñii̱. Jamí i̱wa̱á, i̱wa̱á nadxuun, iwa̱á natse a̱kuíi̱n ikhii̱n xí, nandoo nune̱ nuwii̱n ña̱ꞌñíi̱, xí ndiyáa̱ na̱ga̱núu̱ ña̱ꞌñíi̱, xí ndiyáa̱, <noise> guáꞌdaa̱ xó nuni̱i̱, muthuu̱n ña̱ꞌñíi̱, ña̱ꞌñíi̱, xí nagua̱ꞌnuu̱. Xi <hesitation> nandúu̱n gúpiꞌtsii̱ rá, nundxa̱ꞌwe̱e̱ gakhe̱ nundxawe̱e̱, nundxa̱ꞌwee̱ gajmíi̱n iꞌwíin xu̱wán nu̱ña̱wu̱ún ña̱ꞌñíi̱ jamí nu̱ña̱wúu̱n xu̱kú tsí jú, xu̱kú tsí júwa̱ꞌ ná guꞌwúu̱n. Na̱nguá míxtu̱u̱n ikhaa rí xí nakujmaa nduyáa̱ ngrigu̱ún tsi̱jní nagó ruxkuu̱n tsi̱jní. Tséꞌyóo máꞌ ma̱ꞌga xa̱bo̱ ma̱bra̱káa tsu̱dúu̱n mi̱ꞌthúu̱n rí muni̱i̱, o xó muni̱i̱, xó ma̱janúu̱ rí munijíi̱n o mugúxkúu̱n tsi̱jní, rí nagóo̱ máꞌ ikhii̱n xí nduyáa̱ mbáa tsi̱jní o nduyáa̱. <noise> nduñúu̱ xu̱kú tsí ngrigu̱ún mu̱phúu̱n iyáa̱, <noise> nagóó ruxkuu̱n máꞌ ikhii̱n tsúꞌkhuen. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa rí na̱díxi̱i̱, rí na̱díxi̱i̱n tsída̱ꞌ jii̱n xí nduyáa̱, nduyáa̱ mbiꞌla o nduyáa̱ mbáa xka̱ní i̱ka̱ rafrámuu ná xtóo exe̱, nagóo̱ na̱díxi̱i̱n, <noise> na̱díxi̱i̱n nagóo̱, na̱dímii̱n ná xtóo exe̱, natsimúu̱ ná xtóo exe̱. Óra̱ xu̱wán rá, tsítsimuu̱ tsída̱ꞌ ja. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa na̱ka̱ mbáa wi̱pí ri̱jma̱á o mbáa- mbáa, xu̱kú xkuaꞌnii tsí na̱ka̱ inuu gíñá, nagoo na̱díxi̱i̱ <noise> ri̱jma̱á tsída̱ jin, na̱ra̱tuu̱n xu̱kú naꞌphuu̱n. Jamí xí narajún nataxídíi̱n ri̱jma̱á o nafriguu̱n ikhii̱n. Nafriguu̱n <noise> tsíñawúu̱n guéño, porke nawajíi̱n jii̱n. Óra̱ xu̱wán rá, <hesitation> na̱rákaa̱ nañawúu̱n ja, <noise> jamí mangaa tsiꞌphii̱ guéño, tsiꞌphuu̱n guéño xu̱kú rí xí ríga̱ máꞌ g <hesitation> a guꞌwáá nagoo naꞌphi̱i̱ g <hesitation> a gajmii̱ ya̱ñii̱. Óra̱, mixtu̱u̱n rá, na̱ꞌphi̱i̱, na̱ꞌphi̱i̱ g <hesitation> a, i̱ndo̱ó rí gíꞌmaa rí ma̱nda̱wo̱o̱, kósa̱ rí mu̱phi̱i̱ rí g <hesitation> a rí mu̱phi̱i̱ n <hesitation> uu rí tsiyuu gúphi̱i̱ jii̱n, n <hesitation> uu rí tsíñúu̱ gúphi̱i̱ mújúu̱n g <hesitation> a rí i̱ndo̱ó ikhaa. Xu̱wán rá magoo mi̱khui̱i̱ g <hesitation> a i̱ndo̱ó ikhaa o ma̱ꞌgee̱ ma̱ga̱jnúu̱ ma̱ꞌgee̱ ma̱gaxkee̱ ga̱jmáa̱ ña̱ꞌñii̱. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa xí. Na- nadxuun a̱kui̱i̱n, <noise> i̱mbrúthun xó iꞌnii̱. Óra̱ tsí míxtu̱u̱n xí nadxuun a̱kui̱i̱n rá, i̱mbruthun ki̱xi̱i̱, i̱mbruthun, i̱mbruthun indxaꞌwée̱, jamí míxtu̱u̱n rá, nangramúu̱n tsu̱du̱u̱ guꞌwá rí mbroꞌon, nagóo̱, nagó ruxka mijnée̱ rí mbroꞌon ngriguu̱n. Óra̱ xu̱wán rá, naꞌguii̱ rí mbroꞌon ja, <noise> i̱ndo̱ó xí naꞌdxuu̱n naguwá xu̱kú o naguwá xa̱bo̱ nandxawée̱ rí mbroꞌon. <noise>